Iyoo, ngí ngi binŧida ma, bigolla ga a resi njiminsibi, bigolla ga a njiminsibi ngu ujiif, bigolla ga a njiminsibi ngi faaj. Ngi bigi ma nŧandini, biñóbi ndaani, hinoo hini ngi bresi billi ma, agaadabi ngi bigi ma nŧidandini.